الشهر المفضل هو شهر ديسمبر اللي يكون اخر السنه طبعا هو الشهر اللي فيه يوم ميلادي يكون في ليله راس السنه بدايه السنه الجديده وطبعا يجي في فصل الشتاء ويا حليله فصل الشتاء ومزاجه فيكون شعري كويس وفي براد وكذا ما فيه حرف نستانس وايد بهذا الشهر شهر ديسمبر